Jun ñanutu ñunamen martillo arió nanrio inde ihá ihó ko na ihó kanrendu ihá, nduvo iian kuu un nintuyu ka'a ondutu ihán un ndatavenro ndukachi vee nudu'á ujun ndatavedor yujan niñodua nian ndiunduvi ndiundo vi ndiña'a, name martillo ohá jan ña notume, nondio ndé ujun nió aniñenda.